Bon, so ƴeewii Portigal, hono maɓɓe heewde waɗoo ɓe baytuuji e kañun e waɗooɓe sinema ana heewi to maɓɓe sanne. Yewtereeji tan. <hesitation> ayo, sabi nokku ɗo a yahay, aa haala muuɗun ana heewi. So wiyaama sowana cifodaa finaa tawaa muuɗun.